Ainemin evan moton pura pau omit erai miku pau o, mam wa dovi opaim makasi kutu evait era ainemin doi, kopa kano u uan kavin pura pam moton pura poimit era. Evan siki pan uan, ai dukuai pa, ai evan-evan nioupen, oirat tamako no eran nova nan ni ai, eram biriako, era toton eran novan moton osirop kapui motoi nim purai ainemin doi. Aniat avere pai apam aken avokan nua pan. Era koporio. Eran oupa mikuna mikuan na, miku pau om ainemin. Momio pura parai usa momion da <noise> oirat orio pan oit, avien purapoimit era deuman miku pauam ainemin o deoman. Oiran tamaka paimit o evan evan miupin, kakara pairan niakoin pai kakara pairan nia poimit era nia poupit ai, osa. Ainemin oit engera purapa, pura raun, moton. Oiran koitap pinu'apan, evan-evan-evan, evan-evan aus apan ne minati pan omain nuan moton purapoimit era nu'a. Mikuna, mikupa miku'an imiokai makasi mani mikuom. Aus oirat dukaip noim da porin tokopu noim da koitap pinam osa e, ainemin osirop totou nasin katen deuman nan oropu era <hesitation> duku'ai. Duku ai era-era tamakan oira aus sickip pam orionoro, tepen-tepen manin nim pau oi. Oiran tamakan oupan deoman, ainemin motou puai, dukaip airan motop ai. Deuman tepen, eram deuman nao nia pam era, anume aine manip poimit nau o aus nan apan namai pa nemda uan eram deoman puraimit tu aven. Aus <hesitation> pura, tutu pasi sep senis i kopau oim nai, osan da kakara pairan nion manin uan na, nia pauom. Wap miniken ouniva nuan, moni nanga oma urait, evan ni niava mera era wot era, anumi aine nuira oma ma manit pipa oima osa osa tauara ran. Manap ainemin paiop mani pau'rian nakuru. Eran usim pau'oim dukuai'em nakuru ne, eran osipap untau birarait nanga. Oit pura raun apan duaim kapu taran pep usan. Wakan nanga ken nitsam wakap am usabe keke parait, omain isiop oiram koitap pipanso omain deoman da osirop motopai nimparait ai a namai parait osa, ni. Era ra osa miku pa'om, o deuman nakuru pan nuan ai? Oit makasi nimpa'oi ne, ainemi tanau sirop <pauce> aine tanau, aine tanau ororion nesai ni uru paipam komatoi kopi niovera, ura urat dake, usimpa usimu'aim ne? Ari aus, nie okori oi nai. Nia ausipit pura raun, okoai komatoi kopiniobe ra uan, porin tokui'en nia Porin tukue'un tukuen tuk, bukuin bokup era nanga uan neraun da maua osapa osa pan dukuai an manip'u nuinano, porin toko puinem nanga era manit usim pa manit o, okori pan amit nanga darakutoi darat pako panamit ukai pat era, dukuai nuan. Kain kain ne ai, eran koitap pipai'amit. Era mamba tan osait niou'ait era unat uan aua tan nioait eran omain motoi nim pait era nemin dopa aus oirat tamaka nimpat. Era osa makasi ne, ainemin nuai pan nipurai a oirat aus tamaka noimda niakon nua tamaka noim da era pura uam. Era manin osa miku pauam nukuai pan era manin no oirat tamaka nuin da i pura niakot oin tamaka no. Evan-evan uan oit amarian niakot dukuai em, oinat a mangi nip pamit era dakopo mariran niapomit. Era sopan amai, era koit tapi noupan nimpoit. Eran manin, evan nau <noise> niatan ai ngiat ai, ainiat apam bakian dumare noven osa, kere pukoi nimun osa, apan bakian ororion era koiroban amain. Era nam, nam batep o noa'i mo koropap pau'oi, nangakan-nangakoan dokotobin o nanga pan oiran ,riat oi nogunem. Eran ouban paua sirop matu tan motoi nimparait. Ai nangakoan nano erem oirat akan ouonem no omait motop ainema keri pokoinim. Oiran ostan nanga tan makasi poupuaim da osa, e puraim makasi tepen omain osipap doupurai. Manap, omain osapan wakam purapum neitsa uan biripi ne. Neitsam biripi ma tapun manin, nirau raurat mas oraurat. Apikon dam eram pai'omain uan, okapine nangieit nira. Aus uait. Teping karapai nimain ma, mani apauo ma, unat pitan nimun wakanda osapan moton o purapun a, era. Manin nanga kera ukan dikari pan uan kikiomit erinda kiri poko'un, mi kikiomait we keke pauamit. Osa makasi a paua rai iro mara airo maram aus, makasi nimpum uan ne? <noise> Osapam motom purapam roira pomit, e eran taka nuai. Anuai neitsa nanga pan oro ongai nimun noven, era osopan omain purapauomi. Moton osa pan omo pauomi, manap apaun taken pep nau mikuna miku pa o. Apaun nao, oinom apaun opuspai mikupaim osa naua pau no usim usa. Omain nanga isop pan oupan e, osa. Ainin wapan, ni raun asukai bana tamakain inoi novera ma aus toit oro noven da suapan, wakan usirop, toton usirop katin-katin sirop biai nimpoit nau o, manap nau isop dokipauom ne omain toton. Oit makasin ne masi parait era uom, wakan moton dau nuain. Outan mamba niobait o nanga pam koropa pam. Evatop nia pikaum turaun, omain o kakara pairan dan uan ne? Nanga pa, apan nipurai mara aus pokin nau o, mo ira pa. Oit o, Nanga kera makasit, kosmari vai kat, <hesitation> kosmari revait osa mikuna niovoi, apam mam, apan kosimari riet manai pan ne, ma keke oupen nuai osa. Eran ne nanga o neitsa(nature) onovoit, kinu-kinu pari makasin amait, matau ni matau i nimai-nima ai unap pi nimua mangi nip parait e. Ainemin osirabo dukuai o isop toton, tokoton o nasit uan nai, osi rop omain paun dake bira pamioko, oiran tamakasi koina pani oirat tamakai. A keke nindan oposipai wakap anien era koporio nimpa'oit. Manan nanga kera mangin makasin ne aine miku ai uan motom pura pauamin tun a, eram. Anim tanan nia pan niraun, oirapai nanga ken tuto apan tu parait ai okoporio. Oiran tamakan wapan, oirat dukuai nu apan. Ouap, oirat nomosi pan osa tanai niraun, era. O aisi a no oit dumare ne aisi e no aisi as aisi a no nevai ma unemait osa nio, onga pi makasi omait a purapaun iro mara i nion, nia sirop punap piniom, nia sirop kekenium puai namuriu a toin. Oin uan tan, kerepuk oupum ni omain oi toupan, evan puron. Oira koitap pi noven, manap deuman oit pura raun. Deuman oira pam makasin, apan nesa itokoben, apikan tan tokoben apaun nuai iso mangi nip parait, e. Oiran tamenokop oiran, tamakan oupan ra oiran nan nimpa. Avere pan tan, avere pan osa. <hesitation> Pa oi oinom, moton era nuam purapam, manin kapera koan, manip paimit ai, mosi paimit. Era nangakoan apaneke, nanga pikan daudan naki isiri e, apan nio a masi pai, era masipa niop imiun masipan, masipum isi pun. Nanga era osa pan deuman apaneke. E apikaun masi pauan nan oit dake rake nen, ne evana masi pipuram. Eran nin e pian osam puai pikaun deuman da keri puku pion da masipan, e a nia unatom nangako'i e, era ninda omain da netan a pun ne masi pa unato mone pion. Evatop era nin, tuto isi punom pa omain o koitat pipiu nom era nomino, naten apau oiran nai. Bakotan apau ira nai, nukuai ai mituaia nai, ausipan ausipam patana nimpun oin, osa makasi, e manan era tamakan tamaka uan omain nimpoip oirat avere pait. Karipua nomit osa ni? Eraim mikunaim, miku pa. Era nanga pura pauamit aini miku pauo pura pauamit apaniku me'iakan, e osa makasi. Manap topi, kopini pa mait nira, era mai ninda. Omain tan, kopakan oirat koita pan koitap pinu van ne. Manap masi papurai tanai tauara pum. <noise> Noit masiun i nangakon oubai ukapum kikipu urain nuipun. Aus nia ni era etauan ai aus kekepum nimpuai. Nanga tan okori rivai e tan moni pinaman maua tan. Koita paitan nimpum masipai nimpum keke pum ne osorium nuan, evan a pep pam purapa nimure. Nen apanuit tuapa omi, nangakan masipa noim era, avere pan tuto unem e nuan usibut apanoso toupa ot'ne masip ni e, masi pa niamu nioven osa ni oit kekion, e. Aine masi bibut ta masi bori bunoi nanga pan outan usa. deuma pan noi. Pau oiran kaperakoa manip paum toin ai kikiun oira pan koitap oimum era, tuto ura urat tamaka pat obiot tamaka pat monion ia pipun dakiki kinio. Kikioven ne nan apan nono isop ai, manap era tuto apikau makasi nia piran. Niara tuto niapi pauara wami ematau paripun. Eva top ne nan uraurat momion tamakai bori pipan, avere pai nimpu novera motom purou num ne. Nia om nio tutuen, peri pan o opopan, asap pipan ne? Ma makasi ne, neitsa kekion wakavera, vera osa makasi nimpu. Manan, avere pan ni mikuna mikupa oiran sepit oiran apaum dika repai apaup pinaberai, eraim. Tuto wapip anam makasi matosi. Amikan dan tuto tamakai nimpan. Tuto avere pan nia makasi, mangi nin nuira avere pai nimpa oira, osa makasi nim puino. Manap avere pan tan avere pan. Tamaka pan tan tamaka pan, mine inom o rimpu pien otaim o <hesitation> o ision o uan nimpu pi'ai, andau outan outam katen da kioro mangi ni nimuan omin omain osau rurupai pum apanike rake. Manap nanga ken nin uan oit nipurai. Apan oiran kumit, ou moton o uan okapam oinom pauit, oiram osipum kapinako ounua pai nimpum dokon uan. Osan dokon oupam biakai kikion, apan wakap pap. Oira pan tan, oira pai makasi wakap pai pa kekeon, e. Manap o deuman aine miku pam era omain? Oit pura raun, omain kos marepoit era ainemin doi kosmare pairan oi miku nai. era-era osa roua pipau omit. Matau era no takanai era miku nuan, pura pauamit ere miku omi e. Amai du orait, oiran koitap pipu nanga minom wakai besan ne makotan a nangakan rou rait oira motosi ne. E io mara kopin nuam oin motosi paiamit tan, imio mara manin no dororuam purapam tamakap taim ton tosipian. Besande makotan a nakam pirarait. Oira non moto sipuai am, e oinom apan kate pairan motosipai'am sibonga poiran daki. Manap nangaki mikuna dopiom osira osam ma osa biapa oi. Evan omain keke pauamit osai, era tan nanga ran biri pi apaup parait, apaun makasin keke pau amit. Manap nanga manin uan asa suran evan dutuno nanga koma tuno, evan-evan kakara pan rai koma ongo pai nion no ian douasap parait ne. Ninda taim uan tera miokoriu ne. Akan, tauara eram e tauara isi pam omain pau poimit era, evan nia poimit niako, mai makon ai makon wapan ne nangaken apan douram, oit nangaken deuman utu parait eran makon uan nia kaniot apan mosipa na. Ina makopan poumain purapam, pura poimit e, osan nokonoit nimpoit ne? Oit tutoi toupan kere pukon omait. Makon oiran, oro tamakai-tamakai inom pipua iniom ne makon bikion matau apaneke, era eram tan ne'si manin biro vait ai tamakan apaun. Era novan manin apan nimpoit ne kopakan, era matau ororio tanan tam purun ororio. Osa rou purai isirop, apan nuaim mamda i tingip eten ap engetep era oin dingi namai'ove, ap oiran nget eke. Engetep paumi mam doko miku o, e osirop maduong era'i, a duon apan nuami kupun. Naim dokon miku pira, tamakai oupura beni e. Eram urain tauara ma kopi-kopi-kopi osa, manap awai nin nimpoit deoman. E tanda osai ma doi miku pin, nia top aini panang kakai pa eram osapan deumanuan nipiapim mi'e. Wapai ni mara kakai pa osa pan omain uan apan duaim kinukinu puapera kekien. Arere tanet arere tanan tan utupum, <noise> dukuai pan orosa bira pa oi e, eram apaun mikuom era. Eran okoai pep, rokuai e ainemin omain tutupasi dukuai mani pam osa. Diki diki a uam tasimuom. Dukuai makasi no nanga neitsa birip pait oit keke pauamit nauo, nia bavatan oino nimpa era uan ne nia iroirogot niavata babatan tana papun nuai? Nian nuo dukuai apan motoven, era top dokuai era sop nature rain dan, tamakat mai, tamakat oiran nimpoit. Nanga nukuai oit niu pien, era tan niapip simu-simun ne? Anoinum e avere paipan ne, <hesitation> nimpa oit uan na etan nia noirap pau oira. Osa makasi. <noise> Manap nukui apan nia kosimari pan uan no, oiran tutuan uan. Angini nimun, wangiini makasi evan purapau oinda nanuan tan. Mani pai ai neitsa uam tan, kotopai makasin omain, niat omia matau burapa rapan don <noise> manin kakara pairan etan outu pura Nia oit deu peke rakium dia, <noise> naptop pun nan e osa. <noise> Nia naputop, niatop naputa pun niapun, doit dake kikioven ne, nian niakaian tana papun, niaro mara novien nio ait onesti tana kapun no namio naputa pun nio, omain itopai panuam to motoi sisiu. Nia kakara pairan da tupum mo nasai evan ait motoi utup, nio niat oira pun niau. Nia supai nimpu, nia pan naputapun. Deumai na isupai nimpu noim, osa makasi. Manap eram pau tepen omai mine pep, mine pep deke kopikopi popet dake kikion. E evatom ainemin eram taim nau omaim pakarai para miku para kai painip eran osan, era tutua mai benana era minekin tanaim pep tan neta, mineku pip tai apan nave kinukinu vari pum. Uraurat tamakapat era, tuto paui nia pipum siapa rake rake puapin, manap oito pan apan neaven. Omain dake rake'an purapoira asaven, matau kere poko ai, omaim pura pauamit era, matau isi pum ai, isiop touton apaun mikupum miku oim era nau wapau mikun, oino makam miku oi mai miku oim doi mikupoim, apaun wapan oupo eran. Manipai nim paion nau miku paum. Motoi nimpa oi rai. Ainemin apan okorit, apaneke. Manap koton oit nimuoven neitsa uan koton nuam makasi nanga nan purina mai, e nanga nan koitap pinam, matau apaneke era apaneke tan apan e, kakara paidan deuman wam pep apan nami okoitap pin apainio <hesitation> ainemin nio ai. Omain tan omain tan era topu nimpe, dake rake ne purauam. Nangaken mikuna ma dopoi. Aine evan kopora mikum, evan daken mikum mai no. Aus makasi arokoan o atauan, oro nouari nimen ai. Osirop eran tanau sikote pi, aus makasi arokoan o atauan, oro noruvari nimen. Osirop eran tana urain sikote pep, atauan ne kikotua nia oi aus maua, aus boi isipum. Aus mo aisi minap pinim paim neiot, era. Oi apai, nauari nim paimeit uan. Evan avere pan mangi nip pam toupomit era, nan mangi nip panuim, manap aus puran, era nio nano paraim ne? Matau'a mangi nin dake niai apaun nion dopian. Ainin doupi pairan apan utu poirutin nau deuman nano kaupun omain da manga pap, inin e ngan tain. Airam isionai, eram ision. Nanga ken tauara era osa doupo, era ora kere puko tan non isipa, isi pauam apam, apan doupi pauam uan, era apan oisim. Era nanga, oirap pipau'amit era ne miku pauom. <noise> Evatou mai, ainemin eran mani pan niera apam marikoa ven, apaneke tan apaneke. Apam marepau omi osa <noise> ainie pairan apan manin daki kikiom ne, oit apan o kikioim e apaun tan naua apaneke. Manap ni oi torem, nasiai makasi pua puam. Apaun makasi ne omain nono sipau, apau makasin tupura uan ne omain. Biatai kosimare pavera kekion. Osa i. <noise> Nanga ken eram apaun, euam tauara purapam oirara, misivari pan tanan. Apaunuan ne, oira pum tuaim birivari-birivari maua kere poko, naten evan nesivan apan kosimari poit era mou kosimare paun. Oirap orain, miniken makasin omait nao culture nao, culture nia poim kosai minikere nao, aus pep ne moni pipon ne, aus pep ne oirap pion. Aus makasi tan ne? Eram, manin o tauara nia popiten. No kara pairan deunem, kateran manip poupi vait ai haus makasi, nirom makasi. Biatai tapo toua topanamit ou ope. Oit dove pan, iro iro ne, o auai sanan, auai devasin nuan. Aine min nene pio pien nam tauara nimpa nimtap ai. Ainemin daumia nia niom, kakara pairan duain makasi uam ne nio pien osa keke pauan. Manap mone aus puraraun, kere pioko menekin ai, dumare piopen da, dumare piopin osa pan. Evatop paui, kakara pairan deomin uan, omain ainit e nau. Osmari binoni mangi nin, mangi nip puaim. Oit mineken apaun uan omait apan nienet e na kosmare paraki. Manin deuman utu nua utu poit, oitioi koanan a uan tana eva toum apam miniken cultsa minen cultsa natap kani kani parinuas, kani kani. Oap moino era kakara pairan animin osa na deoman tapinit uan apan katen deuman nuan oirapum pira. Osa makasi ne, niat mikuna miku pauami oroira osa tuat, osa wamisin. <noise>